Anisan'z- ny kihon-dàlana be anankiray ny fampakaram-bady eo amin'ny olombelona indrindra ny aty amin'ny faritany tapany atsimo. Tonga lafatra: voatsodrano raha ara-piangonana ary ny tena zavadehibe dia ny tena voatsodrano, ny faneken'ny ray aman-dreny ny roa tonta, ny andaniny sy ankilany.